आपका पड़ोसी पागल छन क्या? आप थें पता च ऊन मैं सी बोली कि आप घर मा बहुत तेज-तेज आवाज़ मा लड़ाई झगड़ा करदिन। अपनी पत्नी और अपना बच्चों का साथ मा भी बड़ा गुस्सैल स्वभाव सी पेश ओंदीन।